<noise> Vyakulia vyakumuitokwenu kwanza chitu cha kwanza kumbi, <noise> chitu cha pili inkwiila, chitu cha tatu amsalule amabao kuvi si ni garama mfano ngechi si <noise> ingewako meni mchalo sodela wemko wenekumbi asinichisiku wali chisanya wenu muda wonse bora ufumu mwenso tumai kasolile koo yani wenisali yake kumbi swaili kumbi yetu kuni nyanyi, vinyani vya mafua vili nali vili kutumia yan mfano gabisokoni pachizile likweli acahache sana <noise> lakini vingi akumbi chilemba namsalu ni kwila ange venatu kuli nandi wajiongeza watu kakalu kakalimudagaa niilimu kajensu kuli niela yakula mwa kali nyama ili ya asili. Akumbi, chilemba, kuila na msalu avino kapatikana vi mwitu mfano kuumbi kaweluka lazima uandae magadi, <noise> uandae katapa yan kateli mbalala andaani mbalala eno yakatela chilemba atela chilemba nguizi nkuila ngulu tumela kachukuchuku au malteli mbalala. Pakuwelegi mkwilu maasangari kila manzi. <noise> Usonkola. Kigwela wazisonkola. <noise> Wazifula. Jiasu ujiamanzi watele mutendo. Wazigeuza marangapi ngapi. Pio alolangati izi. Pio manzi kape langazi ya kalifa. Watele ntu ilo. Ila tushatele msiri. Utele msiri ya kwa mbali. Ndengedi gaza yako. Msalu. Naekuwa ni maasangari kila manzi. uwakwango uwakata kata tuwaele ukuluwandu matere tuilo, ukuliwandu watera mafuta, ukuluwandu chuku chuku auna mmalia kulingana na uwezo kwa nauli chilemba amaluguza katondo nguli na chilemba umanda au nkulongu kwa kazi nae kwanza nteki tende yako waachambua chilembuso lo watu aendelee kupembela kumapembe kumapembela alu vandu chilemba wapya ugulundu matee sio utupuu ukuwandu watela mafuta kwani mafuta chizali kweli, papa te angu msilie tu. Usichamafuta wali kitunguu kunachilemba kupewa sumbile msilie mwanzu we nsiwe mwaendeleu ngatayari maisha kupita si wanjasiliake naninyi zinazulia machilemba kuumbe namsalu kweli. Yene ndani usi niela kwamaana ukasolie pamayo kumuzuka leenge akusalulile la kupenda. <noise>